Mu waba ɛkuɛ buakɔ nazɔ nu suku yoo ɛfula suku buafu frasɛ afɔnazɔnu nuvɛsite buaku ɔlɛ suku kika buaku aluni afɔnaxala ɔmakutu haba ayilinu etodzi etodzi nu suku lɛkaxa kpa kabewi ɛfʋɛ dini abewi edini dini buaku abahia ɩtsede mɛ ɩtidini la afɔnesetu mɛ yanixla yamu nu mu naxa sukue yaxa nalɔ mua itsede buaku nayɔ seha alɔnue mua ɔmaduna itsede buaku omeyadʋnɔ miŋasɛ une alo mimaza nu ɛfuɛ buaku nafɔxa sukue buaku yovo wani afɔnazɔ nu frasɛ nu universite mua tstʋ itsede duna mɛ tatʋ itsede duna la mɛ nakutuxa bua ɔluɛdini la tatʋ itsede wani buaku amakuxaza nu ɛfuzɛ kamaxa sukue la ɔnadu kama ɔladini la ɔdu kama bua ɛdisu ɔlunɛ buaku atamɩ kpɔlɩɛ afu kamala ɔnadu sukue ɔxalimɛ. Ɔmaba nayili nu nudu ɔludza kafɔ naxa suku kikɛ buaku afɔ nazɔ nu frasɛ nu universite ɔmababa ayili nu nudu aludza lafɔ naxa ɛfɛ, ɔladini afɔnaxa, ɔladini la ɛvlamɛ etodzi nu sukue edini gbatɔɛ, kpa mabaxa edini ɛtumɛ kpa mɛ maxa ɛdini ɛwliniɛ efue nɛfɛ la mɛ frasɛ wani afrazɔɛ lanu cepede mɛ atɛ ayu edini ɛwliniyɛ yivli mɛ ɔyaxa edini <hesitation> ɛwludiɛ nyɛ <hesitation> frasɛ wani afɔ nazɔɛ lanu kɔlɛdzi mɛ axa kɔkɛdziɛ la mɛ axa kɔkɛdziɛ yu edini edigbo buaku frasɛ wani afɔnazɔ nu siziɛm mɛ alewi ɛfɛla mɛ ɛfɛ la kɔmɔ munu nutaxa kpa kunu tabeur tabeur kɔlɛdzi ayu edini ɛnamɛ ka ɔmaku mu itsede kɔma xa ɛdini ɛtuniɛ buaku afɔnazɔ nu segɔd itsede madufa mɛfɛ la yamɔnʋ ɔluɛdini la anakutu naxa nu alɔnu ayili nu ɛdini la itsede nadʋ kama ɛdini itsede du kama buaku ɛdisʋ atami nanɩ alo atami lani amunu nanilɛ buaku namayɛ alo nanidzɛ buaku namɛla. Nudu suku yɔluna laku afɔna nu ayinyezɛli ɛdisu afɔlɛ, ɔluwlɛ afukpa buaku afɔnazɔ nu <hesitation> ina alo wani afɔnazɔ nu sumeka, mɛ alo ɔbakulɛ mekanisiɛ yovo wani afɔ nazɔnu mekanisiɛ ɔluwle ɛkudu mɛdisu tatʋ kpɔlɩɛ buaku atamidza alo atamilɛ abafala mɛ tadisu <hesitation> mɛ ɛdisu tatʋ kpɔliɛlɛ alɔdoni la ɛdisu suku yu kpɔli laku atani abafa, mɛ afɔnaba ayilinu ɔladini ta nanaxa suku kikɛ. Mɛ ababa ayi amɛla, mɛ ɛdisʋ ɔlunɛ buaku yanu kpɔlɩɛ akɛ nu kɛbana nututie avala, mɛ ɔnaxia kɛmele nu o nɔnafɔ natɛ layɛ ayilenu uwolowu buaka duyɛ bafa ayʋnɛ buaka ayɔayɔɛ yɔlɛ nayava nu kɛmasɛ la ayava laku yasɛ dulaku afɔlaba ayinʋ yamu aluɛdini tala axa sukue buaku nina nazɔnu alewi kɔlɛdzi yu edini edigboe alewi ɛfɛla mɛ atamilani afɔna wama ɛsɛ nue nanɩlɛ nudu suku laku yaxa kema nalɔ, mɛ bʋ mʋa ke ma kplatʋlʋlɛ alo bʋ mʋa ke ma natɔlʋlɛ dunɔ, mɛ ɔmeya dʋ ɔkuma nalɔ. Emie ewiɛ bʋakʋ wʋdʋ kumaha mashini wani bʋakʋ yovo wani afɔnazɔ nʋ teknolozi. Mʋ waba ɛfɛla emie ɛyɛ buakʋ wʋdʋ ayilie wʋna makʋza ninyezɛli tatʋ ɛkʋwanu bʋakʋ afɔneya dʋwʋ wʋ tela wani alo tela wani kanawlɛkɔ la kamazɔnʋ tatɛkʋ wani namatsi dʋ alo ɛkʋzɔalʋ bʋakʋ afɔnazɔɛ yovo wani afɔ nazɔɛ nʋ pɔtabl mʋ tatɛkʋ wani namatsidʋla mɛ inyezɛ nama bʋɛ ɔza.